Mangaa rí phúú ndaꞌyóo rí ja̱ꞌnee mu̱jñáa iñaló mangaa, cepillo, mu̱ꞌtselóó ikhaa cepillo rí mu̱jñáa iñalóꞌ, porque xíꞌ-ikhaa rúꞌkho̱ ñajuun rí ma̱-ma̱xífrigu iñaló wapha. Mí ma̱a̱-nandii mangaa ma̱xígi̱ꞌi̱ mangaa ná iñaló mangaa. Rúꞌkho̱ ma̱gajyúu iñaló mangaa xí mo̱ꞌne̱khaꞌwu̱u iñaló, tsetse mu̱jñáa iñalóꞌ. Aján, rúꞌkho̱ juun nambáyúu khaa, importante drégo̱o̱ cepillo de diente.